Mopëtɨ pɨtu yave ndaye, mopëtɨ detectivepe ou övae kuatia ikavimbaeva supe, jokua ombouva mbaetɨ jae oikua, ëreï kua mbaetɨetei jei mbae supe, esa mbaetɨ jae oikua mbaerupi jei supeva, kuako jaevi mopëtï arakua, mbaetɨta yayaka kia yaikua mbaereve kuatiarupi